ازا مكناش عارفين نحل المشاكل بتاعت الأرض تبعنا، كيف هنوصل الفضاء ونعيش فيه، الأول الأبدى نحل في المشاكل الي عندينا دي